لون البرتقالي كيف يجيش بيلي يجيش في بالي يجيش في بالي الربتغال عصير البرتغال يجيش في بالي الشتاء بالركشة واللمة والقعدة تحت الظاهرة ونحن نشرب في العصير يجيش في بالي المناسبات اللي نشرب فيها العصير لون البرتقالي يجيش في بالي الحاجة المتوسطة المعتدلة.